<noise> ndilili panyumba, <noise> pondili panyumba ndinokwa ndidumuli ing'uku, <noise> ing'uku ibi iji ndiswima, <noise> ndiswima, ndikwibata, <noise> ndingibata ing'uku ndidumula, ndingamule nditenga ulukasi paki ndikosya umoto. Ndingakosye umoto, <noise> nditenga ulukasi <noise> lwejeuka, lungawuke nditola ing'uku, <noise> lingatola ing'oku, <noise> lisabika mulukasi ulupyusu, livangu ukupunya, ndingapunye, ndipunya, amakala kajene ndiluta kududa mulisimo, <noise> ndingadude mulisimo, nditoboe ndidumula pau- pamdihesa utumbo mukati, lingahesisye isyinu syamukati syooni <noise> ndidumule isipande, ndingadumule isipande, ndivusuka. Ndingavusuke nditonde indole ikivya nditenga pamoto, ndingatenge pamoto ikivya, ndikosye umoto, ningakosye umoto! kijeuka inyi- ing'uku jirya pam- pakivya. Jijeuka jingajeuke, ndikweipula. Ndingipule nditola amanya- e- i- e- amanyanya nikitunguru, nikivivikinge nditenga pamoto kikuma iki- ikivya nditola amafuta ndisopa, <noise> ndingasopa amafuta ndisopa, <noise> ningasopa amafuta, nditola ikitunguru ndidumulanya. Ndingadumulanike ikitunguru ndisopa pakivya, ndikoloka koloka, ikitunguru kiipya, kingapya ikitunguru, nditola amanyanya, ndikike ndimenya, ndingamenya amanyanya kangu, ndikeketa ndikakekete, ndisopa pakivya ndingasope pakivya, ndiso utula umwinyo ndisopa ndingatola umwinyo ndisopa ndikoloka. Ningakoloke ndifu kubikira, kumandi kubikira, ndi- ndikusa kangi ndikubukula ndikoloka amanyanya kipya, kangapya amanyanya nditole ing'uku jango, ndisopa. Maa ndisopa mukivya, ndikoloka ndingakoloke, jikwibata amanyanya, pujibite amanyanya nditole ulukasi <noise> ndisopa pakivya. ndingasope mung'uku ijango <noise> ndikwipula, jipye jije jijeuka pojijewike ndikwipula, ndingipule nditenga ihi inanihii nditenga apamu- pami- pa- pamesa, twivanga ukurya navana. <noise>